Aloha wau i ke kuaʻāina a no laila e aho e noho ma ka hale nunui ma ke kuaʻāīna ma waho aku o ka noho ʻana i ke kūlanakauhale ma ke keʻena noho. I kēia manawa, noho wau ma Mākaha a he ʻāina o ke Akua nō hoʻi.